Ngori nange oyo mam-mam kiau, mam-mam kiau gena ngone gahi ena gena, ngone foli mantega, coma foli tarigu, sedaba gula coma fanili, rai ngone so japu ena sorai rasi ngone gahi uku toma ria la ngone so yuka ena, ena yuka rai ge, ngone cupu se unti rasi ngone flulu ena ras, ngone so gure mantega rai ngone oyo.